Na tano abuja na tao naye tare tere bemei, naya abuja yi lomo no, la tere bemei na jinda do mɨna a ɓale woi goko yikɨu na ɓale wano ɗukou ana do mɨna wawa tere bemei tere boila na matina mɨna, naye mɨra mono naye kome da komei mono a doni yeni ajimi a doni, angu a na mano kɨma bo ajimi na kɨma abuja na tano ye ajimi, na ɗuwono duduk kanu nene na kara ajimi, mɨ teghle ajimi mɨ nai gwa mɨ nai gwa don yeni wu do ye laiya na nane kɨma na nini na nini kam har na ɓale to ana do mɨna na woi na gɨn wom bo bonkou a ɗinno donlop, a ɗinno woi inji ma markaɗe yauwa wun dowa gaye bono mɨn doma gɨn kagharano wun do gaya bomo gombe mɨn ɗura donlopi gombe wun ɗura injii gombe mɨn doma mɨn nini daga baya ɗɨm Na tano bo wula kauye naye sati raap kunung, mɨ tele biki na matino na nini woi damuwa yikɨn mɨn nini mɨn nini mɨn nini koro diri woi damusha yikɨu, a don yeni ai ngwa biki ma na tano, wu don gɨn goro, na tano bo biki, naye sati raap oo naye dai kare miya mono na tana, koro kanaɗi mawu naye kam gotogoto kam naye, amma ta bo shoɓi kam woi na ta bosho ɓiu. Na ɗiure shoɓi na wupɨmai na ɗiure shoɗi na wupɨmai na ɗiure shoɓu na wupɨmai woi na mɨrau, na wure kare shoɓi, bono ɗire tirir na patimai na wupɨmai bo deni na ta bo woromai kɨma mɨn patimai na wupɨmai, haka har bɨrakondo, hal bɨla wane bɨra kondo na kishimi, sheidei naye mɨra mɨ ka bikala nemma gɨn mɨna woi na ta lalushuwu, na wai lo arono mono kalla, na wai lo worom mobo kalla, na wai lo garak mono kalla. Shimi bikala shimi na mɨtɨmai, har ki pori mɨ gangɨre na gode gɨn puroguruwu woi na wulau, goto kam ta bo woi na ta bo wula, na bonko raap kunung, na bonko raap kunung na bonko na kunung yi miya mono, kaji wallayi shimi goto kam wuyuiwayuk shimi sau ɗumoi koni mɨ domu tam gom kaduna bo wula. Mɨye sati raap kaduna matɨna to a doni yen ɗɨm mɨ domu biu bo wula sati ɗumoi na matɨno a yeni mɨn nene mɨn nene mɨn nene na dono tano da ɗɨm woi dadinkowa gunda har naye bonko ɗigɨm nene wane ko doma shimi kɨra shikenang mɨn nene mɨn kare wutau mono, na nini koro wure shoɓi mono, na nini koro wure shoɓi mono har ki par mɨ gangre, na nini na nini na nini. Koro wure shoɓi. lowoi a ɓale na tan tano ɗuwona gaba ɨaya na ɓake wano tamau na lɨndono shari, wano tamau dɨm boko wai mɨna ma kowo, boko ɗikɨlako lamna ma kowo yeuwa shimi bono tano wano mama ɗɨmwu, shimi wom yena wano ta koinau na nene sharap shani na ye kare wupe lo shoɓi mono, tarou shishi na wamai, tarou shishi na wamai tarou shishi na wamai na wupe tarou shishi na wamai. miya ɗɨm wun balɨmono yiki la barka ma puroguruwu, mɨ gode gɨn puroguruwu mɨ gode la barka mondo puroguruwu ɓak lafiya na gode gɨn juwunshi, na gode, na gode shikenang bishimilla.